mali tun ye sirtu babauwa yi mapinɛ nɛ suba matetemban pine so'a mars aviril mɛ twuna juin ɲa guin ɲa mimii an pine nɛ a wɛwia mi bin a woro we te to bu'an juwet uut sɛptɛnbr ɔctɔbr mɛ buna a yio yɛrɛ zo matete muan uut sɛptɛnbr ɔctɔbr han pine nɛ a subab a mu be we he a he fra to mu ɲan janvier desembr novɛmbr to bu wa wo an bera wian ho